بسبب عاصفة قوية. طارت بعيد عن الطريج المعتاد، <hesitation> وما جدرت تلجى مكانها <hesitation> لكن الأم الطير ما استسلمت، وبدأت تبحث عن مكان آمن مع أولادها <hesitation> بعد أيام من الطيران، وصلوا لحديقة جميلة مليانة بالأشجار، ولجوا فيها أمانهم واستراحوا.